Lunesdì, mätesdì, mäcordì, zeuggia, venardì, sabbo, domenega; in zeneise quello parlemmo ancheu se dixe, lunedì, martedì, mercoledì, zeuggia, venerdì, sabbo, domenega.